Gne taoky gne toaky moa koa zany mazava ho azy misy karazany iny, toaky mafana, ankoatran'izay gne kafe, misy avao koa mivarotry ansena agny gne sirop da misy e dite, da misy e ronono da zay, ranon'ampango, ranon'ampango sy adigno avao koa.